يعني ممكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم طابع انو احنا مسلمين أو حته ولوكان زمن النبي عيسى النبي موسى المهم هذاك الزمن القديم زمن الناس على بساطته زمن الانبياء يعني هذاك الزمان كان كلش حلو حسب ما نسمعو حسب ما نقرانو ف كلش كلش نتمنى لو كنا بهذاك الزمان